मारा बाग मा तो घणा भरी पेड़ पोधा चे सस्ती पेला तो थुलसी फिर चे। केक्टोस, गुलाब, ने पोलो समी, ने चे पोलो महाधे, बाबा कजे चड़ावे। ती बेल पत्तर, ने चमपा, चमेली, <hesitation> ने भूट्टा, ने। ध्वातूरो ने तुलसी फिर चे केक्टोस जे घणा घणा मा भारी मिर्ची ने। रूपा, ने <hesitation> कोर्सिया, कोर्सियारो, फूर, ने ओसा चे।